சிகப்பு நிறத்தைப் பற்றியதாக என்ன நினைக்கின்றேன் என்றால், அது பொதுவாக வலிமை, உறுதி, காதல், கோபம், ஆற்றல், மற்றும் தீவிரம் ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும். இதன் மூலம் நமது மனதுக்கு வேகமான, சக்தி மிகுந்த, அழுத்தமான உணர்வுகள் வருகின்றன. சிகப்பு நிறம் பெரும்பாலும் காதல், தீவிரம் மற்றும் உற்சாகம் போன்ற உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது. அதனைத் தவிர, அது எச்சரிக்கை அல்லது கவனத்துக்கு வந்த இடங்களில் கூட பயன்படும், இதனால் அது ஒரு எதிர் செயல்பாட்டை ஏற்படுத்தும்.